Tɔ ubing hamen na adu umɛn kini igha kpɔ umɛn akoi uwou nuku gika uboi ubvur idɔɔrh uboi imarha a uboi imarha akuwa ungo iker sosei ungo uba ugha unga ko ungo udaka ayisu ubingha ko ungo dudaka anu isum umɛn igɔm imarha abinghamɛn nakɔ umɛn ni igha imerha ungo ighɔ ubosnga ungo ihwaɔ u woupnga abvurh ungo ighaɔ ubesnga ungo ihwaɔ uwoupngaa umɛn ighamɛn nu abvurh abvurh ubingha mɛn nukpɔ umɛn iki ni ighaa ra adu ubei itsem itsem umɛn ighamen ubosnga ni ikorhu uboi itsem itsem nɛ umɛn iba ighomen umen inf zuu iku ibamɛn ni iya ungo uba utsu urhun nu ut sur umbɔ asar atsu igɔrha ni ishaanga umbɔ aku agworhu uboi aku unga itsema akoru ugika itsema umbɔ aku akore isha anga umbɔ akoru uboi ungo uba ugu umbo gɛ isha itsem uwurwi umbɔ aka rega arunmbɔ Uwurwi ungo uba ugɔr ugɛ itsem ana awu igɔrha tɔ uboi itsem awu bebenawɔ umɛn ingɔm uboi itsem ni abvurhu idɔɔrd duk ni igɔm unga unga awu ubinghamen iyi umɛn iki ni ikoru uboi abvurh udɔorh ungo uku abvurh idɔorah aba akoi gambirha na abvurha ungo uzi sosorh uzu sorh abvurha re utɛ rha unga akoyi ungo udorhu uba ba gɔ ungo usorh agambirha nɔ tarhe na abvurha ten ungo uzu ugɔ umɛn ini ingɔkaboi gɔ na mana aturha atsu antsɛnga na mana asar antsɛnga nɔ umbɔ sarh fɛɛ tsuwe ungo uba ushapa amɛɛ aba ahwii ke ungo utsu antsɛnga. ungo ugbaashia utsu antsɛng na antsɛnga nɔ ba abi akurai cɛ ungo udɔrhu utsu akɔɔ utsu akɔɔ cɛɛ ugika unga unga ka abi cɛ ungo uzurha cɛ ugasha utsuyer ra atibin uboi ha upfur cɛ ugasure tɔ umbɔ ayise uboi abvur idɔɔrh numɔ unga imarha nimi ha nɛ ungo ititurha ha umɛn igɔkabo adɔrha aku ubin igɔ anasara aku aba umbɔ ayisa gɛ ingin ama ani igɔ igɔka umɛn ni igɔkabo Ni igha nbosa a akoi numɛm ashɛn umɛn imɛki iku izhii ikaumɛn izhii ni itai izhii ha nɛ ungo ivivumɔ ungo ikaingo umen iku izhii ikɛu ishen umbɔ ighwɛrhghwɛɛ id zɛng ashen akɔ ayɛrhe har rɛ <hesitation> idam umɛn iku izhii uku ishen unga ungo utai ugu uyorngo ikerketa ngngge ko ungo uzi na anang agou umbɔ age ungo ugha bin ayerhe aku iker aba ru ungo tɔ <hesitation> umen inba ri ihweng na ayismɛn na atɛsmɛn na atokamɛn umbo agha ayerheha rɛ akpo iker ayɛrhe ha rɛ awu agou tɔ umɛn inba cɛ inbainbɔrh kumɛn igha ayerhe ha atsu ce irharha iyɔɔ cɛ umɛn izi izi abin kirake umɛn ki ikau ka si ighamɛn izi nanga anbi nasara atsu irherhɛ abɔɔ awu akpɔ ubin kɔ abvui a kuwa ungo irharha ubingha ukpurkpi umɛn iki ni ighaa isha si wea ukpɔ cɛrɛ umɛn igha nu ubingha ikɛi uboi imerha mi ki indeyiwa rɛ atsu nggu atɔɔ mɔ atɔɔ rɛ unga atsu unga gbisha agweta na abvurh idɔɔrha atɔɔ unga atsu unga agweta ungo whwe unga ugu unga anu na amɛnango asi itsu mbɔ ubin itonga mɔ isha ha Deke utoo abike ateng utoo cɛ ungo uba ubee ugɛ ungo ubee ubin ku utonga ungo utsu utoo ha mɔ tɔ umɛn igu ibɛn abina abinghamɛn ra kɔ ra adu unga awu ashen shen imaka shen idzengi shen igbu abina arherher hake umbɔ kani ishen ake nggu izhii ungo utai nu manu ugu iben amenango ubin kpɔ ayerha kɔ basi iy eikɛ ungo uba ugha ake ungo unga ungo awu irharhe ru ungo ubin kpurkpi kusi iye ikpɔ ungo uneka ukpɔ ubin ku uyei ungo ungo inyapɔ ungo uzarha <hesitation> utɛn itɛn ugu ibɛn amenango tɔ akoi ayerha kɔ aku unera ni itɔɔrh ayɛrha kɔɔ atsu ungo useng useng tɔ unga atsu ubinghamɛn ni idumɛn umum ihweng ugiga domin mi igham awu uboi abvurh idɔɔrh ihwam uwou abvurh idɔɔrh ighamum uboi imarha igham uboi itsem ni igha ugiganga uwu itsema as ayerhunga cɛ umbɔ andɔo umɛn igha akoi and ɔɔ and ɔɔ nɛ agɛ asorh and Igu iben andɔɔ atɔɔ ungo usaba unga uwoyi akoi itsem akpa it sem umbɔ asab <hesitation> akpiye ura na akara atɔɔ unga awoya amɛ na aku amɛɛ nɛ cɛ <hesitation> na aku ukwanu itsem cɛ ko ungwɛrhu uteng itsema atsu na amɛ ukwanu utsa mbɔ ashaba amɛɛ mɔ ko inu ki gong na mana atsu unga. aka ihwii har kai sisi ba koi siba umbɔ atsu itsema nɔ cɛ ungo aba ba akpɔma umbo apfurh umbɔ agɛ ukpior atɔɔ amɛɛ nɔ umbɔ aku unga atar atsuka nu ubingha as hapa amɛ unboi ungo utsu amɛ tɔɔ tɔ ungo ugu unga agu ibɛn ko bɛn ubin hamen umen iki ikorha kpɔ umbɔ atsu atoo ru nga uboi itsɛm isi itsumbɔ atɔɔ ama uboi abvurh idɔorh nggu uboi imarha umbɔ atsu atɔɔ ru ungo ungo ugu unga abɛn ibɛn tɔ ubingha amɛn nukpɔ umɛn iki ni <hesitation> na adu umɛn iki ni rhwɛng abingha arhɛrhɛ rhaka isidɛ ivarhum ake bɔr ubin ki igha umum isɔm ukpɔ ha abirabɛ aka awera asum cɛ atesu nggu atɔkam ai isommbɔ akɔɔ akirakɛ umbɔ igambɔ Ka agha bɔr ubin ki ba igha ru umbɔ indɛɛ igha ukpɔ har icelrel inba inba ibangu ubin unasara kpɔɔ ingu anama aghong ama aba awu abin akimen ki adumɛn nɛ abinghamɛn umum ingu amenam anu anag nying irharho irharhom kagwai ama ubingha kpu. unarsar ha utsunmum ingu amena anu anang nying irharho irharhom kagawai ama ubingah kpu unasara ha utsu umum si irhamum urhɔ isei ihwasa sai mi ihwa agou indɔrhi ibuurh usu urhɔ ubon kpɔ umum ki irherhe na arherhe ubingha umen kini igha mi kuma mi ifɛm umbi a ker umɛn itar ki mɛn ubingha adumen ubingha adu ha nɛ aku iker aku aba aku <hesitation> uman kurderh aku ba abin kirakɛ ungo usi umɛn si atesmɛn si iwengmbɔ ake umbi aneke igha ake iyha aki ha tsu unasango si iderngbɔ unga atsu irhɛrhe abɔɔ ba nangi ihwa amɛ irhɛngge umbɔ adzirhngo nasi iweke kika ahwa umɛ ungo uhwa ungo unya ungo usi iwɛrh <hesitation> wɛrh udarhungo umɛn ihwa awɛ ahwa a amɛ̃ isha hwa ade ka indɛɛ ifu ungo atsu agɛ ubingha kpurkpi. kus si iyei kpɔ ungo ungo uneka kpɔ unga atsu ubing hamɛn umbɔ aka agha umɛn idɛɛ mbɔ ifu Ku uzamani cɛrɛ uku ifu ba ama kpu isha dege angɔm sai azerh sei angɔm umbɔ aka adɛɛ ni mani indarha negwar har ung akɔɔ nu nu ubvu unga ba akpe umbɔ azerh azerh bɔr ru umɛn icɛrɛ unera na aww ungweru uwe kuci agɛ umbɔ azerh azerh imaa ner ina idɛɛ ighasha abine unga itsu unasmɛn usi idermgbɔ umum indzaa itsu. wa ko unga mɔ apfurha azi na abin idumɛn ungo uba unya ubingha idau uwɔɔ anya agɛ si igham udzɛu unim tɔ udzɛu unima unga awu ikuwa iker ri iyorngo <hesitation> uboi itsɛm nɔ umbɔ uboi imarha rɛ umɛn upfuri izi nu ungo umɛn ingumɛn iyormɛn iker ketangngga tsu atɔɔ kɛ adzurh uwɔɔ ma azi na amukanga atɔ ka ugu iyorango iker umum ifen umɛn koshook umern indeemen nu ubingha adumɛn ni imani ikpɔ iker ubinkpɔ ide irherhe na arherhe ubingha adumɛn unum igamga ayika umɛn